Ja ku ja nteyu ja jata'in inna a ka yeéna ñuúyo yaa ku nuni nteyu nunintoyo. jataín xaán inna chi ku nuni luli yuan ñuu ntɨí taka nu taka ntatiñu, ñuu nuni, ñuu ntuchi, ñu ntuchilaba, ñu ntuchi kua'a, ntuchi tuún, ntuchi tilú eh ñuu te kasi choo nayiu in jina te yuan jatain inna skuána sɨkɨ yuan na va kunta'ána sa'ana tili nteyu yuan chi asu yeé jatainna suni ɨó nuka sa'a nayiu jinai te ka ja- kuaanna jina'ana ko yuan ni jinna ja asu yeé te jataina ja kunina skuana siki nteyu yuan te ku chi ɨó tɨnɨ nu tɨni nu taka ntúchi nuni ja ku cebada soo, ka ka'anto jin ja luli ja ka chu'untu nuú te asu yeé, kiwi minu, kiwi taka kiwi ntɨki, kiwi aju, kiwi nɨi, kiwi ya'a kiwitu nu te yuan ka saat'u nayiu un jinaí te yuan kunina kunina ja kuntaána sikɨ nteyu luli un te ku keéna jina'ana inɨ ve'éna